Ay, ara-dalàna fagnanaovana laharam-pahamehana ny fiainan'olombelona satria olombelona efa nataon'Andriamanitra hoe miaigna am'zavaboary ankalalahana, de izy koa biby sy afaka mandeha raika raha sy olombelona de olombelona zany tegna mimbahan-toerana am'fiainany.